Ñy fomba hampienà ñy fañariankarian-kany an-dakozy añy :mila hain-teña a ñy kapoa-bary noho ñy laoky tokony ho ketrehin-teña, manahaky anizay ñy isakin-teña an-traño ao mba tsy hampisera ñy hany hany avao ;lafa ñy hany ro tsy lany, tokony hajàry afanà soa, lombofa soa<ptoa> ;manahaky anizay koa, tsy vilin-teña maro i baka am-bazary añe soa amizay tsy simba na lafa vilien-teña maro i, hajàry soa mba tsy ho simba.